Sakkizoyoqlar asosan aqilli <hesitation> shaklini va rangini o'zgartira oladigan va undan tashqari <hesitation> qiyin vaziyatlarda o'zini yaxshi ximoya qila oladigan hayvonlar deb o'ylayman.